<hesitation> Toetra araiky anagnan'ny taorty, <noise> prudent be taorty satria koa afa misy raha hitany, izy tegna malaky mivôny avake koa izy biby tegna <hesitation> kamo indrindra fa tegna haila hantitry dikan'izany hoe anao koa tiho haila velognoo tsara magnano kamo.